Eee!la aradala la tena aradala ny fanaoava lahar'ampahameha ny aign'olo, ino gnatony? Satria laha tsy may koa ny olo laha maty gnolo tsy hisy koa ny hikarakara ny raha aby ambony tany eto toy ka lah-laharapahamehany aignolo <noise>